أجمل زهرة شفتها فحياتي هي زهرة ياسمين فيها واحد الريحة زوينة بزاف أو شفتها داك العام فالعطلة لي مشيت ليها أنا أو العائلة ديالي فالفترة ديال الصيف